<noise> Avy da alay i da asitrisitriky agny, asitrisitriky amin'igny tsetsy igny; <noise> da lafa bakeo mahazo an'ny tsetsy igny da <noise> i misito azy bakao; da miala tao gny maloto. <noise> Da izay avao gn'apodipody.